<hesitation> onre yanderu yunuján ha kuu kandero ñono, ján chiko yandero kachi nuu chiko iho yunuu te'e hi ñunute ikenró hi hi konró, nonrote inaninu kono nakun kandero ñono ján akun kanduu kata nunujan chiko'o ñe'e anuru onré yandero ñonojan chi sombra tenuu kukonró tenuu akuu, kandero ñunuka tenuu oxijeno tenuu taka yaja tenuu yono akukanduu, taka ñunuu tataján ñunuu uhijan chiko ñunu ndanduu kunuu.